Chista è na dumanna trapulera, pirchi ormai di sti tempi semu quasi sempri a cuntrullari lu cellulari, cuntrullamo la posta, cuntrullamo i social. cuntrullamo whatsappi. Chistu succedi a li voti puru nta lu travagghiu. Certu poi ci sunnu puru certi travagghi chi fussi megghiu nun taliallu lu cellulari pirchi putissi succediri na disgrazia.